Karazana kafe fantako: misy kafe am' sase iny maro karazagny, de misy kafe vidiana am'kapoaka mbôla ampividiana aminà labotika de mbôla karakaraina, mbôla <noise> mbôla t- antsagnina zaigny vao totoina zaigny vao atao avoaka ranony. De misy ndraiky kafe tonga de ranony vidiana le am- a mpivarotra kafe igny de <hesitation> afaka misafidy anao na hividy café am'sase na am'kapoaka na am' ranony.